Ajiⱥ’ ä’ relí juó’ lyna jnⱥ ú ebii iⱥ reñíra e la re lɇ ngyy júu ejuⱥ’ xí re lí juó’ ere ñíra e jyn dsira la kuⱥ’ mý guíi kieera jö jná juá’n ajia’ kie tén bá xá ta ékie’ náa’ kö bⱥ lý’na köo dxi kiéna köö e lɇ kieera re juⱥ’ra jöné ala ten e jyn dsira kié la kú lɇ ere uⱥ’ra jöné, xa dsóo xa, xa júu xá kö’, xa e níira kö xa e ngy dsira xá, ta jmí’ kié’ lɇ ba mý guíi kieera edxi käna la köö jmýy e tⱥ nⱥⱥ’ rá jua’n kié’ liira míina re nɇ my lⱥ jnéna jyn dsira kí ta kö’ ja yy bá lajy jú xa lajy, e lɇ lajy, kiela’ lyn mýdsikiǿ’ bá e dxá xí la kieera, edse kää dse jïïna lajy e lɇ la’ jö lyn jná jö ajia’ ro ere lí juó’ ere ñíra e jyn dsira la kuⱥⱥ’ mý guíi kieera kí la’ re lɇ bá kiela ‘née’ re yⱥ’ re lɇ bá jö kí köö tⱥⱥ’ kaí dsoo ba mý guíi la mý jö ejöba e re lɇ la’, jötu re yⱥ’ ná re kiáaná bá ‘née’ lajy sun e bⱥ lý’na edxi kiéna la köö jmýy kí emaritý köö jmýy e dsóo’ra kiá’ ná juiira ba ‘née’ ú ere ñíra jyn dsira ú pero jelⱥ a jia’ relí juó’ ere ñira jyn dsira ñǿ’ gá e náa’ra re jï’ná mý guíi la ajia’ relí juó’ ebii re ñira e jyn tu dsira lýna jná.